کھانے پین دی الرجی او حال دوندی ہے، جدوں کسے ویکتی دا سریر کسے خاص پوجن نال غلط پرتِکریا ہوندا ہے۔ کچھ لوکانو ہلکی خجلی، چھالے جاں پیٹ درد ہوندا ہے۔ کچھ لوکانو اک گمبھیر سمسیا دے روپ وچ اس دا سامنا کرنا پیندا ہے، جیوں اُنہاں نوں ساں لین وچ جڑی ہوئی دِکت آ جاندی ہے۔ سب توں پہلا نمبر تے دودھ دی الرجی۔ بچے وچ دودھ دی الرجی آ جائے تے اس وچ خجلی، پیٹ درد جاں اُنہاں نوں الٹی ہون لگدی ہے۔ تے دوجے نمبر تے انڈے؛ کئی لوکانو انڈے دے سفید حصے نال جڑی ہوئی الرجی ہو جاندی، اُنہاں دی چمڑی اُتے ریشز ہو جاندے تے اُنہاں نوں ساں لےن وچ دِکت پَین لگ جاندی ہے۔ تیجے نمبر تے اپا گل کر رہے ہاں سوکھے پھل، جیوں بادام، اخروٹ، کاجو آدی نال وی کئی لوکانو الرجی ہو جاندی۔ چوتھے نمبر تے گل اپا کر رہے ہاں سویا تے سویا دے اتپاد نال وی بچے نوں الرجی ویکھن وچ آ سکدی ہے۔ ایتھے علاوہ اپا گل کردے مچھلی اتے سمندری کھانا؛ کئی بڑیاں نوں مچھلی کھانے نال گمبھیر الرجی ہوندی، اُنہاں دے سریر اُتے نتیجے جیوں ریشز ویکھے جا سکدے ہیں۔